Nmeiiⁿ wendyee nnom ndaalꞌa na quicwaaꞌâ ñjaaⁿ mꞌaⁿ nnꞌaⁿncue ndaatsꞌa xuee ndaatsꞌa tsꞌaachiꞌ, ndaatsꞌa tsꞌawii, ndaatsꞌa ñequio tanda, ndaatsꞌa na nluii ñequio cachꞌuaa, ndaatsꞌa na nntua ñequio jndye nnom ntꞌomcheⁿ tsco cachi na nleichiindyenaꞌ cwii nantquie chaꞌ na catscu, jnda̱ seitsaⁿꞌnaꞌ ja luaaꞌ cwa, mati waa ndaatsꞌa tsꞌatcaaⁿ tsꞌa na quilalꞌue joꞌ tsꞌa pasilla ndoꞌ tsꞌa wajillo quiñꞌeeⁿꞌ ta̱xmeiiⁿ mati waa ndaatsꞌa mole.